um pariama' ti sudah tokou nio kabiasaan tokou nio kalau miugah-ugah jangan onilah miugah-ugah talampau berlebihan majadi ogu makasalji sagala ok sada' masalah jangan oni' manyababkan bancana' alamlah.

Aru karita'kuu um aru karita'ku ijalanku makakarita' sakayan.

um Mogilo manuk kambing karabau sapi'.

Menjaga da pemakananlah menjaga da makanan jangan bersenamlah jangan terlalu stres.

Bantuan kebajikan masyarakat untuk warga amas untuk ibu tunggal.

Untuk rumo yang mosodu' da walai ti jangan makagondom da keluarga' pikiron tokou tokou ma mugad untuk keluarga' jaga' diri' um yang penting jangan terlibat dengan benda'-benda' yang isa' mabalutlah.

Sakarang ti um untuk um masa tatiti um talipon bimbit ti mimang santiasa dipakai um setiap masa um kaparluan kaparluannyo mimang sakarang ti santiasa porlu sangatlah untuk berurusan dengan nunu-nunu abar nunu um berlaku jadi' inilah kami' punya' okoi punya' oku punya' talipon mimang santiasa' santiasa' barada' da kariamkulah santiasa' barada' da kariam.

Aru um bagandang bagandang buli bagandang buli barapana um kalau bagandang ti oku cuma buli main gong buli main tatauap buli main cananglah tapi kalau kulintangan isa mapandai.

um hidup kan tokou santiasa gambira' santiasa' bahagia um sada' nio masalah fikiron um sada' nio um no cuma' um manyalasaikan da kaidupan manunggu' da kaidupan seterusnyo um ino um santiasa mimang ku sihat oni'lah.

Baik mongoi da New Zealand kalau da tempatan ti mongoi da Kundasang bagus mongoi da Gunung Kinabalu.

um iskul santiasa barsih dan kamas um parjalanan seperti um macam biasa'.

Tokoh lagenda sejarah kabilanganku aru babarapa' orang yang partama'nyo Hang Tuah, Hang Jebat, um Mat Salih, Pak Musa, kemudian Mat Kilau Datuk Sri Najib, Tun Mahadir dan arwah yama'kulah.

Rancangan TV American Pickers um American Pickers American Pickers.